Haiwan gena ene bato yo sodabi madihutu ge ma nyinga yali, gatebe kaso ge, kaso gena se ngone piara ene mote kene sado lamo ge ene yo jaga ngone bahaya, mansia nakal ngone me ene yo ngamo se yo dode, ngone reke me ena somote duka yali.